طبعا يمكنني سردها بكل سهولة وهي تسعة عشرين خمسةٌ وخمسين تسعين ستين اربعين ثلاثةٌ وسبعين تسعةٌ وستين ثمانيةٌ وثلاثين ثلاثةِ واربعين وكذا يصير الارقام عشرة ارقام بين العددين صفر ومئة